Kina është e njohur për artin dhe filozofinë e saj, nga kaligrafia te piktura, deri te mjekësia tradicionale kineze. Kuzhina kineze është shumë e larmishme, me pjata të famshme si dim sum, orizi i skuqur dhe përgatitjet e ndryshme të çajit.